Ajánꞌ, ríga̱ mangaa rí, e̱ste̱e̱, gíꞌmaa rí mu̱ña̱wa̱ánlóꞌ khaa, e̱ste̱e̱, ya̱ꞌwo̱ mangaa, rí ma̱khuáa awúun yaꞌduun mo̱ꞌpholóꞌ mangaa, porque réga̱ rí tséngo̱o̱ rá, xóo ikhaa, rí zanahoria xóó máꞌ na̱ꞌngo̱o̱ má wáa rí zanahoria, xúꞌkho̱ má papa, pero rí cilantro rá, nacha̱ naꞌga inúu̱ ne̱, mí xúꞌkho̱ má mangaa, e̱ste̱e̱, díí ra̱ꞌkha̱ mangaa. Xómá ra̱ꞌkha̱ rá, e̱ste̱e̱, nacha̱ má mangaa nagíꞌma naꞌne skuni ne̱. Así que tséꞌngo̱o̱ ne̱ pue, sí mucho na̱nguá mbaꞌa mbiꞌi nagajyúu ne̱, kíxnuu mbiꞌi naꞌga ne̱. <noise> xómá ikhaa gano̱ꞌ, xúꞌkho̱ má ga̱no̱ꞌ mangaa, nánda̱a̱ ríí máján ikhaa, nánguá máján khaa ga̱no̱ꞌ mangaa, xí ne mba̱yo̱ꞌ guéño kua̱ꞌa̱n awúun khaa ajwa̱nꞌ rí refri kho̱, tséꞌngo̱o̱ ne̱ mangaa. Xúgíí rí ñajuun rí géꞌdoo inúu, tséꞌngo̱o̱ méjúun rí xóo rí inúu ya̱ꞌwo̱ mangaa, nacha̱ má naꞌga ne̱ o nojndoo ne̱ awúun refri.